Дар ин бахши видео мехоҳам дар бораи чӣ тавр хӯроки мутавозини вегетарианӣ омода кардан, ки ҳамаи эҳтиёҷоти ғизоиро қонеъ созад гап занам. Барои тайёр кардани чунин хӯрок бояд ба таркиби он диққат дод. Пеш аз ҳама, барои таъмин кардани сафедаҳо бояд лӯбиёгиҳо, нахӯд ва наск истифода бурд. Барои равғанҳои муфид, чормағз, тухми каду ва равғани зайтун беҳтаринанд. Сабзавоту меваҳогиҳо низ як қисми асосии хӯроканд.